मेरा ठौर लगलग तति ठुला शहर त आछिन नम्नमाइगा नाना तिना शहर छन् । तनि नाना तिना शहरै आउनाइ लागि लै गाणीमी है <hesitation> हिटिबन आउनुपड्डोछ । या गाणीमी आउनुपड्डो छ । तालाहै नमाइ ठुला शहर आउनाइ लागि भने लगगो शहर भनेगो डडेल्धुरो भयो बैतडी, डोटी, दियापल, धनगणी, महेन्द्रनगर । तत्थलाहै नमाइ ओणो आएपछि आउने शहर भनेगो <hesitation> नेपालगञ्ज, तुल्सीपुर, दाङको लमही भयो भरतपुर, चितवन, बुटवल यिनीयिनी शहर नम्नमाइगा ठुला शहरहरु हुन् मेरा ठौर आसपासगा भनेगा । तैभन्नाबाहेकका ठुला शहर आछिन । अब शहर भनेपछि सदरमुकाम जिल्लागा सदरमुकामम्बा त नम्नमाइगा नानातिना बजार शहर अचेल मान्निनाछन् । तैभन्ना बाहेकका ठुला शहर आछिन । अब मेरा ठौरमी भएगा गाउँगा नाम भनेगा वरिपरिगा बगाणो, लौणो, ठिङ, पुणेस्सो, डिख्लो, गणिगेउ, चौणाम, रा-रायल, मराइल, अब चैनपुर, थलारो तनितनि गाउँगा नामहरु छन् । गाउँगा नाम त मस्तै छन् कति मु बिस्सी लै ग्या कति अब जानेगा सम्जेगा नाम भनेगा यत्ति हुन् ।